ס'דא קאפי קענדי, מינט, סטראבערי. ס'איז דא אסאך פלעיווערס קענדיס, אסאך מינע טעמים. ווי צום ביישפיל רעזבערי, קענדיס, מיא א אראנדזש קענדי, און לעמען קענדיס, נאך דעם איז דא ריקאלע קענדיס, און אסאך מינע קענדיס איז דא.